الأشياء اللي أحب أسويها في عطلات نهاية الأسبوع تكون متنوعة، وأحب إنه كل أسبوع يمر عليا أسوي شي جديد يعني مثلاً <hesitation> أسبوع أحب إنه بس كدا أخرج مع صحباتي أو نتجمع في بيت نسوي كذا جمعة حلوة، ون- <hesitation> ونعمل أكل مع بعظ ون- <hesitation> كذا نقعد السهرة مع بعظ، لأسابيع تانية أحب مثلاً إني أخرج أكتشف مكان جديد، أسابيع أخيرة أحب إنه بس أقظيها في البيت كذا ويعني يكون ليا وقتي الخاص.